नौकरी के साक्षात्कार की तैयारी करन के लाने हमें बहुत सारी तैयारी करना पड़ेंगी। जिमें सबसे पहिले हमें कंपनी और भूमिका को अध्ययन करना पड़ेगो। जिमें कंपनी के विषयन मिशन और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना आऊत होगो। और सताई साथ हमें नौकरी की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी भी लेन पड़ेगी। और समान्य प्रश्न को अभ्यास भी करन पड़ोगो। जैसे की अपनी ताकत कमजोरी या अपनी इस नोकरी में रुचि का कारण ये सब हमें बतान पड़ोगो। और इंटरव्यू के दौरान हमें कपड़े भी बहुत सही से पहनने होंगे। और जब हम बोलेंगे तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे। अंत में अजब इंटरव्यू से प्रश्न पूछने को मौका मिलहे। तो आप यह प्रश्न भी पूछ सकत होगे की कंपनी के विकास के अवसर क्या हैं। और एकी भूमिका में सफलता के मानक क्या होंगे। काय से कि तुम भी प्रश्न पूछना जरूरी होत होगो। अगर हम भी प्रश्न पूछेंगे तो यह बहुत अच्छी बात होगी। उको लगेगो कि हम बहुत उके बारे में जानकारी लेन के उत्सुक हेंगें।